मज़बूत पासवर्ड बनाने के लिए कुछ बात ध्यान रखें चेन्दीन: कम से कम बारह अक्षर हों। बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और विशेष चिन्ह मिलाकर पासवर्ड बना। नाम, जन्मतिथि जैसे सामान्य जानकारी से बचा। एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल अलग-अलग जगहों पर न करा। पासवर्ड को समय-समय पर बदलते रह।